أنا بالعادة بصحى في الصبح بكير أبدأ يومي بكوب شاي أو جهوة وبعدين أروح على الشغل أو أبدأ مشاريعي وجت الغدا بعد الضهر و أحرص على أني أخذ استراحة قصيرة جبل النوم أحب أجرا أو أسمع موسيقى هادئة عشان أرتاح من التوتر والتعب كله.